Sawa nemwichatali cha mpitilane mukola kwene naweni ngati <hesitation> mbona ngati amaisha yakoma kabisa kwa sababu maana pano chilio chikutokea mwana atafua au wako atafwa pang'anda pako chikaleta chikaii shida sana mpaka upate uchungu sana uwaku lola kwamba je vino umunji wa fwa uwane vii namashala nkuishi nkuti uli <> nzemwichino chantokie chino naweni ngati ibahati chino naweni chantokie ngati ibahati chino naweni chantokie ngati ibahati ichipindi chino naombanga ikazi pano inalanda nati posi wane wantili wansahwile infata masharti yakwe apano nizile inkula ing'ianda zili zi bahati inkala ni peya yamasa aili nalola ngati basi vino wanshauli safi.